Jaapani kultuur um sääne kavva aigo väega eräle olnuq. Esiki viil inämb, ku Hiina kultuur. Umaette meresaarõ pääl ja perädü tõistsugunõ, ku näütüses Euruupa kultuur ja esiki Hiina umast iks ütsjago tõistsugunõ ja kaq häste vana ja ummamuudu kultuur.